أكيد <hesitation> رياضة السباحة مو من يعني نقاط قوتي كل ما حاولت أسبح أكون متوترة ومو جادرة إني أتحكم في نفسي وخطواتي بشكل جيد.فأحيانا كنت أظيع وجتي في المحاولة أو ما أجدر أسميها تظييع وجت <hesitation> أنه الأجرب إني جاعدة أحاول ولكن يعني بدون فائدة بصراحة <hesitation> بس أظحك علي نفسي وأجول يمكن أتعلم يوم من الأيام.